Кухняи Шветсия асосан ба маҳсулоти баҳрӣ ва гӯшти гов асос ёфтааст. Аз хӯрокҳои маъруфи онҳо кюфтеллар ва солед мебошад. Ҳамчунин, шириниҳои анъанавӣ ба монанди кардэмарка дар фарҳанги шведӣ нақши муҳим доранд.